Anng nogo wongkhe tei aani yago jora five minute se tong sio hinkhe anng maggie ba omlete slamwui chai mano. Aang mai no bo serwui chai mano tei mosodeng bo slamwui chaiui mano. Phiaba sakao sajak chamung rokni bisingo jeba kaisa se five minute o slamwui chaui mano tei joto chamung no slamwui chana hinkhe five munite songwui man ya. Tamo hingkhe five minute o songjaknai manwui kainwui no omelet kaisa maggie kaisa. O maggie no songnani bo five minute bai no songwui chai mano. Mai bai omelet no bo five minute o songwui chai mano. O mungnwuino no five minute bai songwui chajaknai manwui.